A GPS io ndreka a dia fitaovana ampiasaina izy io mba afantarana tany misy raha reka. Na kôa hoe olona tsy fantantra tsy itanô anô amin'ny tany lavitra ty dia avy amin'ny alalan'ny le igny. Raha igny zany no ahafantarana hoe amin'ny toerana karanzô a misy ananjy, na amin'ny toerana kara ary.